شهري المفضل هو شهر ديسمبر، وذا بسبب الطقس في كثير من المناطق الطقس بارد، مما يتيح لينا فرصة للاستماع بالأنشطة الشتوية مثل التذلج أو الجلوس بجانب المدفأة، الأجواء المميزة مثل تزيين الشوارع والمنازل بالاضواء والزينة، ونهاية العام يتيح لينا فرصة للتأمل في الإنجازات والأهداف والتخطيط لعام جديد.